ګلابي رنګ د محبت، نرموالي او نرمۍ نښه ده. زما ذهن ته د ځوانۍ، ارامۍ او مینې تصورات راځي. ګلابي رنګ د مهربانۍ، صداقت او د زړه پرانستې نښه هم ګڼل کېږي چې ډېر خلک يې خوښوي.